Lõunõ-Korea kotsilõ ma mõista või-ollaq õnnõ tuud üteldäq, et nä ommaq häste abivalmiq egäsugutsidõ <hesitation> sis Põh'a-Koreast tulõvidõ inemiisi vasta. Kuna no lätsiq ammuq lahko, aga nä siski tahtvaq, et inemiseq saasiq sääl ka vabas.